Imem tasinginen, nago me papa du ga rango mem me buxa di vororo la imet, buxa oxising imet lamun op ma, okei axien maran, vade xulen op ma, e nago, nago ine ion moxa siniseng, malamun ningin ka taim ningin op ma na vade, nage oin moxa siniseng malamun ma kalaluon ka femili ren, din xirip ah <hesitation> di xirip avisak karen di ron nainom. Neinim moxa hausik, neinom op ma ga balamu, na vade xulen op e nago ka siniseng karen, ah how na ga bu vovoro ravimet tasinginen <hesitation> mi mu ausup arixen ana viniro ren. Mi vade xulen, kana rorop pe deo arixen ma na siniseng e nago. Ine oin moxa siniseng, ine oin moxa siniseng e nago. Lamun ningin, ka taim ningin, mi vade op ma e nago e visik arixen ine orat lamun e nago maria. Malamun op ma, me vade xulen na siniseng karen, xa ropi imem, ningin na axalap ma na float xirip. A femili ren, kavasak karen, di ra ron neinom. Na ma na van balin a bu pupu ren di ron ra nainom, nainom taxisixit me ribe a lot e deo lamun ma na nainom. Na ne nago, nago ine oin ma siniseng, malamun ine oin moxa viniro sabu malamun kava, e nago, maga buk nunuren nago maria, nago buxe era bari xe ma nunuren o nago malamun e nago buxe elep a siniseng karen, ma a balamu ren ga ba tabe a nago me. Ma ramak bilok, kava ine ma tet piniro, a tet bot mon. lamun how moroa ge reisim up manima femili to. Mi vede xulen ningen ka taim ningin, mi vede xulen op ma, a femili ma, a femili moxa balamu, femili moxa rurup. Nago ine a oin moxa siniseng, ine oin moxa siniseng, ma na ga bu isik arixen ine nago maria, ga bu isik arixen me nago, ma ningin mi vade xulen, arorop karen me balamu. Ana ga buk nunu arixe ra deo, ga buk isik ra nunuren tava deo, me ne ma imem mi xis mamaran ningin, mumu e nago kana siniseng karen. E nago na ga sa patuana saban arixe, na ga sa patuana me lamun a nago, na mai buka dugumapi a roseri. Ine miang na ga momonong arixe me ribe olo e nago, e ribe olo re deo eribe eribe olo, eribe axabe <hesitation> nago maria, arixen me deo ma barok karen. Kana rurun, moxa rurun te nago ine miang ami vade xulen ningin ka taim ningin, o rurun taren, ne ga sulunga mem xirip uso ningin. Avisok di ron nainom ningin savan balin lamun a bupupu a femili di ron na inom taxin. Ba mi vade xulen. Taim e nago ga busu lunga arixen a siniseng, kave nago me ine ma, asiniseng karen ningin o rurun karen na vade xulen, me vade xulen, ma ningin kave a tet bilok ma ningin di ra sulunga minin ide uso ra va deo me. Deo me arixen me barok karen. Ma di ribe axabe du, di rebe axabe nago ka bung ningin, ka taim ningin. A siniseng mon ine ra xalap, a siniseng mon ine taba vade, ulen a vaine mine miang nu uso e nago lamun, ru uso e deo lamun. Nixin ta ba vade xulen, me orurun turun arixen ningin ana siniseng ke nago. Ine ma mi vade xulen, mi vade xulen ningin a siniseng. Me ribe alot e nago balin, me ribe axabe ne. E ribe axabe ne kana siniseng ma rorop aren ma a balamuren lamun ta vimem. Ine miang turun mi buk momonong tara taim mi bu sasaxan lamun a vaine, a vexe ravat, lamun a vaine, lamun taba oso e nago taba vade, taba vuvsin, a vaine mine miang taba ot. Kalaluonin ara bungbung miang taxis sasaxan, kavae ra nian, kavae ra vaine malamun taba vade, taba vade op miang tai isik inung arixe re vedeo me. Tai visik inung arixe re ve nago me, taba vade, a vaine mine ta ba risivim ka taim miang, ma vaine mine taba elep ka taim miang. Orurun tanung mon, orurun te nago mon. Orurun te nago, e nago ine a vosida, evosideo, ma balamu ine ma na taba xip. Ma barok karen ga io xa soloxorop lamun a vitete xa belon kavu, malamun lavan tide di ga mu usup ma ningin ide di ra mu usup, di ra ba vade avaine mine. Ta sulunga a barok kanung, ta sulunga ba e vane tung, kure miang ke ve deo, ne taba vade o. E ribe a lot, nago inung ma dakdak saxit ine miang taim e nago ga xip oxa imet, me vade xulen. Ma <hesitation> papa kava e ne eramak, kavae ne ma tet piniro, ine a tet bot mon. Malamun au, femili op ma adi ron nainom taxis sixit, me ribe olot. Me imem kalaluonin imem, met a laravat mon mega monong kavaga, ine miang o avite bilok op ma, muru mangin ana viniro ma a sangaun a susut, nago na ga bu tibe ravimet me, xa oxising imet ga bu tibe a sangaun a susut ta deo ne taba vade xulen avaine mins tamu ru mangin a sangaun susut, a sangaun susut ta deo. Ine miang taba mu usuk tu mangin ta ba vade. Miang ka rurup e nago arixen ma barok karen. Piang ta sulunga nung arixe reve den <hesitation> deo. ta visik tumangin inung, ine miang ta ba vade. A vaine mine, ne miang orait ba <hesitation> kalalounin bilok ba na mirinong kanimem. Kava e ra bala gereges, kava e ra bala tinip. Pasin laikim ma imem xirip. Ami xirip femili mambas mi buxa osoxo a bala gereges, mi bi iarin op miang pasin laikim te moroa, <hesitation> kanimem. Taga engat arixen me ione, taga oxarinera rom kabe, taga orixen e ione tung, ine miang e rom, ana vinoro ra deo na vovono me lamun op ma, dir a ba mur mangin op ma na sangaun a susut teren. Madi ra ba balamu ione erodi, ta ba balamu ione saxadi, di re ba balamu na mininong tide taba mamaran. Ka rorop ide, ka mininnong tide, a balamu te. Kavae ra bala gereges, kavae ra bala tinip. Op miang inung iat ta sulunga nung ta ve deo me, ma vade xulen op ma, nago na ga sa patuana, sa patuana saban arixe, e lamun na ga buxa dugumapi a roseri. Maski nago raman na buka exio balin, malamun e nago oin moxa siniseng, a oin moxa siniseng, malamun e vade xulen ningin ka visok karen. E vade xulen ningin imet tasinginen, met monong kurima mep monong kavaga ka pasin taren, ma viniro ren. Malamun taren lamun a nago, malamun taren lamun e dio ine ma op ma femili ami risivim ka taim nixin. Me vade xulen, vade xulen, a rorop te nago ka mininong kanimem, maski mi momonong. Kave ra nian, ka taim mo xasaxa, lamun mi ra ba vuvusin arorop tani mem ta ba ot. Io vovoro moxo io iat, io iat. Ibu veve de xulen ka io iat. Kave io widow, kaveo mara isuok kano, malamun ka taim me buk monomong arixe me nurubuk kano, me ra ba vuvusin, ka axien op miang, mira ba vuvusin op miang arorop e nago maria. Lok taxis sigit arixen ra vimet, ma a balamu ren na monong ka vi mem. Minonong bilok kanung ta vade xulen ione tara ngo ne uso ga marago tung, ine taba vade a vaine miang, a vaine miang nu ra be ne me taba vade mianglik tole taba elep balin a senis. A vaine miang nu rop ione tung ara rom or ara sagam taba vade role mon taba elep balin. Ma ine miang, na vinoro miang lok turun saxit, lok turun saxit arixen. Miang e vovoro me lik turun a balamu re moroa lamun ide a vos muru ma avaga dira vade xulen, dira vade xulen na vaine ma na viniro ma. La ot di ra mur mangin a sangaun a susut, ta deo. Di ra ba elep axalap. Di ra usin ra nixin ide laxamu la ra viniro ra deo. Na la balamu ren mara rum pa ren. Okay ine miang di, dira momonong op miang, barata, sista, erodi me saxadi, ita ra non, ida na asinginen, te maram te moroa, mon miang. Kavae ra bala res, kavae ra bala tinip, ti ribe ra balamu ni miang ka vi de, orait ni miang <hesitation> aka no na ba gunan ni monong mon, tara mudi, diranan saxit axien, avuxu, nen di ra ba osoxo op ma, inung pasin malamun na vovot nung. Atet savan, saxit axien, avuxu, i domon ine na monong, ma ni miang idi di ga ba osoxo ma, ai idi ma domon, a vuvu, axien di osoxo, a balamu orong taxin na monong ti di. Kavae ra bala gereges. Ni miang idi di ra ba vade xulen op ma, ida naron, ida nasinginen, ine miang kanamininong bilok kanimu op miang. Papa op miang na ga eremat, na ga ban ma se dampet. Malamun di ra lain op ma di ga ba ielep ine balin ure kolagunan ma di ga oxising ine ure kolagunan ere ma, ma ningin a tinu arixe, miang di ga malamun idi ga xaba manong arixe balin op miang ka axan miang. Ma kakava, ma idi di sangot miang. Dira lain miang op ma di ga ielep e papa ure kolagunan, ma kava la ka dipren, lo kan orong me idi mon. Idi sa ot miang, idi sa ot. Ine miang uso op miang ana mininong kanimem kavae ra saban ka ren, kavae ra saban. Mi malamun idi ma kolagunan, mi malamun idi uso komalabuo. Ara taman imim miang a buk papa ti mem miang. Kava e ra saban. Di ra ve ra vaine ure kolagunan, mi ra bo ure kolagunan, di ra ve ra vaine ma so komalabuo mi ra ba van ma sokolmalabuo. Mava, a pasin bo a bobo xulen lamu ara tama imem. Lok taxis sixit omet me idi bilok di bu bobo xulen tani met tasinginen. Moxa va ada ine axalap taxis sixit. Lok taxin arixe. Ma idi ma se komalabuo, di ka osoxo vade xulen imet. Idi ma kolagunan, di ka osoxo vade xulen imet. Moxa va imem sax ot arixe a dati. Dixa io arixen lamun di ra bala gereges avi mem, o bala tinip ra imem, o di ra oxarin imem. Kava, kava di amuse komalabuo, miang di bu vade xulen imem op miang, imem idi mon, me idi imem mon. Ine miang ka bobo xulenti di ma bobo xulen tanimem. O ine miang <hesitation> ka nese, miang idu miang, miang idu, di eilep a xoron kure kurima a vu re tamak, kure komalabuo, avu re ramak. ma imem ala van opa, mi van balin use, use dampet. Lamun mai di bobo xulen tani mem, mai di bobo xulen tani imem. Di vade xulen imem, op miang imem a dati me idi saxot, imem saxot tidi imem vade xulen ma imem a dati. Di ga ot lamun, di ra ba ogarin imem, di ga ot lamun di ra ba gereges avimem, miang abu papa. Kure kolagunan ma uso komalabuo, kure kolagunan use komalabuo. Mi ra van saxit, a vaine mine miang di ra ba rango xore mem me ka mamaran tidi. Ma ine miang, ma imem <noise> mi savan balin use lamin se dampet lamun kakava imem iat mure ma, ara tamam mem di ga duxumapi mem. Ara tamam mai didugu ma mem. momonong arixen ma imem, ma ba bala malus tidi ravi mem. Na nene mene di ra vet opa mem miar opa sexa poen mem mira ba ot yat di ma vera wane xa lagunon miraba or yat miraba duxuma opiang idi ara tamam mem saxot idi aratamam me saxot ma idi balok di vade xulen imem opa ma da saxot dirabu xave xara xoro viniro kava madiraba duxuma bara ada ine talap taxin taxisikit arixen a da ine xalap taxisikit naxaiot lamu dira saban tavimem diro garin e nem kava o nava balok lamun ka visok kimem dibu tango romangain idi pupu o pupu saxot tidi miang ka malamun tidi ma malamun mem moxova di, duxuma baling ma idi di kamapim i mem, mem miga ot mumu di, diga ot miang ka tet taxin tidi moxo kamapim met tasixinen ma misa vade vaga ningin ma visor ma pupu bilok ma idi di osoxo pupu miang papa miang ma kioy lamun diro garin e mem kava lok lolos dibu duxumst da lok taxisixit a xalap taxisixit arixe di xaiot lamun dira vovoro xerexes savimem kava kava. Ningin sot ningin a <noise> nemiang lamune mem balok mexaiot lamun meraba vovoro xerexes savidi mira rusuo midi ma mira engat kava, kava ra na rol tidi dibu ile dibu duxuma met tasixinen yat di bu papa ma mem yat rubu malamun abu papa timeme yat mibup mama ara tamam mem yat mibup malamun idi ma idi bulok dibup malamun emem a visok ma da ti malamun emem a maine miang <noise> na >